So tawi mbeɗa waawi safrude caɗeende wootere aduna, ɗum wonata ko baasal. Baasal ko huunde ittoore ndimaagu e neɗɗaagal neɗɗo. Addana neɗɗo waɗde ko yiɗaa, ko welaaka. Ina adda kadi <hesitation> heege, adda tampere hay hare ina waawi addude.